على حسب إلا كان إنسان قريب ليا مذا بيا نهضر معاه نكلمو يعيطلي ونعيطلو وإذا كان إتنسان شوية ما نعرفوش ما عنديش بيه علاقة يسما مانيش مداصرو ماذا بيا ما يكون رسالة أحسن، بعث ميساج حتى وكان تعود كاش إجابة هاك والله هاكا تقدر ترد عليها تخمم فيها، أما الهدرة ما ما تخممش قادر تقول كلمة ماكش <hesitation> ماكش شاتي تقولها. مش لازملك تقولها.